يعني الشخصية التاريخية اللي انا معجبة بيهي هي شخصية أفلاطون، الفييلسوف المشهور العظيم أفلاطون. باحس ان هو ملهم لانه هو أتكلم عن حاجات كاتير ممكن اتخلي الانسان عنده وعي فلسفي في الحياة. ازاي منطقية أكتر في الحياة. لما كنت نقراله مقتبسات كنت انحس ان هو كان موجود من قبل الميلاد بآلاف السنين لكن ازا ي الناس دي كانت عنديها العقلية اللي بيها حاليا بتفسير وجودنا وبتفسر كيانيي وتفسر مشاعر يمكن مكناش هنهتم ان احنا نفسرهي، رغم ان هو كان متواجد من آلا ف آلاف السنين.